<hesitation> Fahasambarana, fahasambarana izen̈y aminakà. Fiadanan̈a edy e tsisy rafy mampijalijaly, tsisy raha mampi- mampirabirabekiny izen̈y fa zey e fahasambaran̈a tanteraka akitiny tsara.